Nun sugnu bravu a fari funci fritti. Na vota li vitti fari tagghiati a pizzuddicchi e misi supra la padedda cu n’anticchia di ogghiu e l’agghia. N’autra vota, inveci, li vitti còciri a pastetta, ca è na specii di ‘mpanatura chi si fa cu la farina, l’acqua e ‘anticchia di sali. Chisti a la pastetta sunnu puru sapuriti e boni di manciàri.